﻿Oime jeta kua frura reta oñemotiniguë, oime uva oñemotiniguë jokuako jeisupereta tapa de uva jokua guiraja vaera ipuere helado ani tortapeva, oimevi oñemotini kuraiva jaeko <hesitation> durazno ani va durazno jare manzana ojo vaera jeisupe jaeko mocochinchira ikavivaera refreskora jare oime jeta jeta fruta reta otiniguë oyembo oyembokupa vaera irü tembiupe, jare irü tembiupe omopöra vaera jare jurai yande puere vaera yamboaprovecha kua fruta reta